Hii elimi lazima ene ngilipo, kwa sababu hii elimi ikapela ikutusaidia swe swe yako la Tanzania kwenye. Ngawani hii elimi vitu vindi paka uengu kufimanya. Hii elimi ya lazima kulibina damu kuhensi. Amata paka kwa kwenye ngadi hatu tuisiza. Kwa sababu iyakwenu ndo chilema ata tegemea angaye achilema kwahiyo yechutakiwe elimu apewe kulingana na uchilimana wakwe vinono bali ieleimu engulipalamia papipii, netukula achetualinga likoleni aachi yatengeneze za ututololi engea kupitila yakuna baiskeli kulingana ni ulemavu wakwe chilombi ila kafike paapa pampakwitaja pakateelimu nanda kidoogo iyelimu yeni, utapewa kuli bina damu usayo maskini ae taajili ye elimu engeli nayo! <hesitation> ingamini kuleleyo kwasababu naza nanji yani ababa twasumanaga nayo pano twasomangi shule ya msingi kweli mana pampiki atalazimisha mbumwanu kutalu sekondari kwaiyo na zani anjianu yababa ya vumilia ya tole sekondari kweli zati si ziya za azazi yao umasikini, umasikini ubaba lao kupatie elimu ya pamkweluzaidi kuteshi elimu ya msingi. Ya atuwali sekundali, ya atuwali kufiuwe o zazi, hiza ya pateama hajila, ya badilisha baba umazi ngilijilisipino ika langa. Koi elimu, ikasaidia. Nuhaliwe masikini, ingapu saidi. Ukulingana niya kilia kuya utulivu. Upatihila. Ukuwa masikini wangu. Elimu ya kisumoja wapu wazima me muguwa, waasaidia ingi sana. Yani waasaidia ingi sana. Kwa mtayo mwingi, mwana kumijomba, na mkwenye walinge, angi, wasomye, elimu kwenye iyo, ya watu wazima me muguwa. Likwane mualimu. Wamani ukusoma walushana na ilu kufiuwe, nuku sekundali. Inamana walingo hape pukumutui. Wafa wile, lafi shule hao, ya walinge kufika sile, hakusomimi haka ili, muelimu kwenye iyo, yama mwingi jimulane. Hakuta ambu wajila jintu, kwenye kwenye mwalimu, hakufundisha, na kupata kama kawaidani zina diyakwe, yelimu ya wanu kwenye iyo, ya kome muguwa.